Craru, ca pantalón tien el su gastu. Essestin vaquerus pal día a día, pantalonis assín aparentis pal trebaju o palos eventus, calçonas pala calol, pantalón deportivu, pantalonis que les izin Cargu pa movición urbana, el chanda, el pijama. Lo que te digu, cudiau que ain momentus destintus pa ponel-si un pantalón al cabu'l día.